זייער אנטשולדיגט און געזאגט אוודאי אז ס'איז געווען א טעות און כ'האב נישט געמיינט אויסצוגיסן די קאווע אויף יענע מענטש. כ'וואלט געפרעגט אויב ער איז אקעי, אדער ער איז אפגעבריט, אויב ער דארף הילף, מעדיצינישע הילף. און כ'וואלט אים אוודאי געזאגט כ'קען באצאלן פאר זיין קאווע אדער פאר זיין העמד וואס איז געווארן גע'ראנט.